So bimbi waɗi fuf mi ɓuri yikki mi ñyama foytinaari, musamman nyiri tsariri e li'o ɓokko. Mi heɓa bo kunuuri lammundi yanndegoo bo mi heɓa ba caay e burodi